Anum nna onor gwo kpa rekpa hise bha don obhazio onan bhareje a'hifume to bha eriri nhara nte eririo nzia mmun voi nzia mmun voi nna hinana sanyina ntana nna bha eririo. Nhara nvuavum mvinene bhoven ara ikarika obho bhin do doa nse bheven bhito bhito nzizira nna ya hiso nzia nse bha don obhazio, san se bha don o- bhazi, hitom hi rumarumo san hara nna egba jen jen anum mana nhobhara hotere adon obhazio anum ndana ojer nwe a'don obhazi san te, sante, ona egba jen jen nna nna onor gwo kpune izuma bha don obhazi onabhere nta eriri ere ba nzia san pa bha don rafane fane radu ja dara kubho jan hina ntar nanna ndannan je ravi ravio ovunne hokubho kwana nte ntekwe, hivune hekabhe hekabhe san gba nna ojer unwe ona sanna njer unwe bhare je sere nzennor ora reje so ja ora reje sayina e haa re nta nna nna bheven banibani hipapa hasum orora nje nje hezin bhor bhoven ara ikarika sub nnama nam nra rai bhare jesere, reje sa resene so ora reje a'hifume to so ra reje a'hotom oharara, anum nda yina nta nna mmeme bha bhoven a'ra ikarika ina dodoa fon abumo. Nnema gwa anum ada bhavibha vi efume to eyina rukur a'hevum a'hevumo ozoma nta nna onor gwo ko kpe bhoven bha hotam unwe, nyina nta nna gba bhin dodoa ndodoa fon abum nna onor ho nor ote unwe nzia anumene nnabhere bhadono, san pa bha don unwe ndana nkpe bheven bhevi banyina nta nna nkpe bheven ba bhe kubho ban yina nta nna njer aje nje be bhevi bhevio, onor gwora ohumo refor anum ado bhavi bheven sa bhekubho bere kpokpora, ekpokpora be sebhoro unwe so ba nji bha dono sanji bha don reje sen sen ntator nse bha rehor nnayobhere izam ajumo nye ntar bheven be bhera, hotom kwa hokubho kwa hobhana ntar nna nnọ nnan kwe nzia ba sora reje sananyina rukabhe adon obhazi bha horai oja san ba ndan fene nse bha don obhazio bhare je a'hi fume to sora sa hotom kwani kwani nzia reje sa resene nvoi nfene nyina hiso hozere ntana mme hotom ororotu re ikarika obhinina ja hezin a'hezin nyina nta nnamana nyina hebhome reje sa resene ntoja ora hotom kwannamme reje horeje sodo rani a'hara hora, bha hihubha ara je rava jora reje a'hotom bha hihubha raje ratar gwo ra reje hotomo kwa hiyu bha raja rana gwora reje a'hotom ara bha raje a'hiyubha hobho je ora reje a'hotom hiyubha ra je hobho rayen eze eta ero reje sere ora reje a'hebhome soja refane asen sare kubho sora sa hiso asum ora rejesere nna- humor bhi kpare refane sere nfa dor era bhanor ba ka bha me bha rehor nzen nor reje sere ora re je sanse hekpa sen Nta nnam humor mme bha rehor hotom akwen kwa hokubho kwah obhana bho nta nna nna nnam kwe, nnam kwe nda bhin hohoa hisonzentannor reje sa re sene gwora reje a'hifumetor bha eriri jere ora reje sanna ndan se bha don obhazio, mona nsanna bhin hohobha nzentannor sanba reje sa resene nyina bhoven a'hona bharaje jani jani nhara nrai ntoro ikarika obhoni taro.